<noise> Vizà, <noise> Pasipôro, <noise> Lobaky, <noise> Akanjo lavatagna, <noise> Akanjo <noise> fohy <noise> tagna, <noise> Pataloha, <noise> Shorte, <noise> Solomaso, <noise> Fangalà sary, <noise> Kaméra, <noise> Telefôny, <noise> Satroke, <noise> Kiraro matanjaky.